<hesitation> Purai biasa umurun to kasitamuang biasa to tau, abis to ketemui si anu to <hesitation> kelolo atau ka biasa ki kijo pasar ga kijo tampar ka kalolo tapi rupang keanu biasa apa <hesitation> anu to <hesitation> tangallo na menuju apa pule sana mangaribi biasa maleano jusilianno malema sibeda sitemai biasa keangi to karoenmo tanga bongi molle mabo ka begadang male to tetanggana tapi buda kallolo karupang habis too.